Shitnai chei aba. shitnai chei ata. shitnai chei anyi. shitnai chei atu. shitnai chei tnai. shitnai chei tnaba. shitnai chei nyimwanyimwa. shitnai chei chiwagbmanyi. shi tnaba. shi tnaba chei gbmanyi. shi tnaba chei aba. shi tnaba chei ata. shi tnaba chei anyi. shi tnaba chei atnu. shi tnaba chei tnai. shi tnaba chei tnaba. shi tnaba chei nyimwanyimwa. shi tnaba chei chiwagbmanyi. shi nyimwanyimwa. shi nyimwanyimwa n chei gbmanyi. shi nyimwanyimwa n chei aba. shi nyimwanyimwa n chei ata. shi nyimwanyimwa n chei anyi. shi nyimwanyimwa n chei atnu. shi nyimwanyimwa n chei tnai. shi nyimwanyimwa n chei tnaba. shi nyimwanyimwa n chei nyimwanyimwa. shi nyimwanyimwa n chei nyimwanyimwa. shi nyimwanyimwa n chei chiwagbmanyi. Shi chiwagbmanyi. Shi chiwagbmanyi n chei gbmanyi. Shi chiwagbmanyi n chei aba. Shi chiwagbmanyi n chei ata. Shi chiwagbmanyi n chei anyi. Shi chiwagbmanyi n chei atnu. Shi chiwagbmanyi n chei tnai. Shi chiwagbmanyi n chei tnaba. Shi chiwagbmanyi n chei nyimwanyimwa. Shi chiwagbmanyi n chei chiwagbmanyi. Tagyi gbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei gbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei aba. Tagyi gbmanyi n chei ata. Tagyi gbmanyi n chei anyi. Tagyi gbmanyi n chei atnu. Tagyi gbmanyi n chei tnai. Tagyi gbmanyi n chei tnaba. Tagyi gbmanyi n chei nyimwanyimwa. Tagyi gbmanyi n chei chiwagbmanyi Tagyi gbmanyi n chei shiba. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei gbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei aba. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei ata. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei anyi. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei atnu. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei tnai. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei tnaba. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei nyimwanyimwa. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei chiwagbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shita. Tagyi gbmanyi n chei tu shita chei gbmanyi, tagyi gbmanyi n chei shiba chei aba. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei ata. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei anyi. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei atnu. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei tnai. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei tnaba. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei nyimwanyimwa. Tagyi gbmanyi n chei shiba chei chiwagbmanyi, shi-shi tagyi gbmanyi n chei shita chei gbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shita chei aba. Tagyi gbmanyi n chei tu shita n chei ata. Tagyi gbmanyi n chei tu shita chei anyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shita chei atnu. Tagyi gbmanyi n chei tu shita chei tnai. Tagyi gbmanyi n chei tu shita chei tnaba. Tagyi gbmanyi n chei tu shita chei nyimwanyimwa. Tagyi gbmanyi n chei tu shita chei chiwagbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei shi nyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi chei gbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi chei aba. Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi chei ata. Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi chei anyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi chei atnu. Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi chei tnai. Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi chei tnaba. Tagyi gbmanyi nchei tu shi nyi chei nyimwanyimwa. Tagyi gbmanyi n chei tu shi nyi chei chiwagbmanyi, tagyi gbmanyi n chei shitnu. Tagyi gbmanyi n chei shitnu chei gbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei shitnu chei aba. Tagyi gbmanyi n chei shitnu chei ata. Tagyi gbmanyi n chei shitnu chei anyitagyi gbmanyi n chei shitnu chei atnutagyi gbmanyi n chei shitnu chei tnai. Tagyi gbmanyi n chei shitnu chei tnaba. Tagyi gbmanyi n chei shitnu chei nyimwanyimwa, tagyi gbmanyi n chei shitnu cheichiwagbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei gbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei aba. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei ata. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei anyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei atnu. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei tnai. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei tnaba. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei nyimwanyimwa. Tagyi gbmanyi n chei tu shitnai chei chiwagbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shi tnaba. Tagyi gbmanyi n chei tu shi tnaba chei gbmanyi. Tagyi gbmanyi n chei tu shi tnaba chei aba.